Fayande, hulkuwal, korowal, tasaaje be labi. Do pat kujeji on je be naftirta ha defetendu lesdi amin. Bedo defira nyamdu on be fayande ko be dolla ndiyam ha nder, hulkuwal bo bedo bofta nyamdu on be mai to nyamdu bendi be waata ha tasow, korowal bo bedo joodira ha nder defetendu wakkati goddo do huwa sai tasaaje bo ngam watugo ko be defi pat.